Ave, el númiru unu, pos el emprencipiu de tó... Assina recordandu pos, craru, es el día nel que tienis perras porque cobras i essu te da de vel el mes comu mejol enque, güenu, alogu ya sabemus lo que duran las perras. Enque unu las quiera condural, comu mos tienin embobecíus con tanta propaganda, pos deque mos echamus cuenta pos ya estamus quasi qu'a ruchi sotru mes más. Qué penaeru, chacho!